<hesitation> Raha ny resaka asa alôha vôlagniny; hitantsika amin'izao fa hita na-nivôatra ny technologie, de asiana resaka amin'iny amin'zeo itako ho oe magnapy; magnampy maventy; magnampy fôntry amin'ny asan-tsika ilay fivoaran'ny tekinolojia